Nun sacciu elencari li nomi di li carameli pirchì nun nni canusciu. Pozzu sulu diri ca ci sunnu li carameli a la frutta, a l’amenta, chiddu duri e chiddi morbidi. Nun m’hannu mai piaciutu li carameli, forsi pi chistu nun canusciu li tipi di carameli e li nnomi. Forsi pi sapiri s’avissi a dumannari a qualchi picciriddu, iddu di certu accuminciassi a parrari e nun la finissi chiù.